Leydi Kenya, yimɓe leydi ndin ɓe fuf ɓe ɓaleeɓe, ɓe ɓuri kotoye yimɓe ɓalwuuki e leydi Afrik, raa bo ɓe mbaawi fijo bol, ngam ɓe ndokka fijo bol muhimmanci, ko ɓuri e leydi fuf e Afrik hokkata. Kamɓe woni yeeso e fijo bol e leyde Afrik.